Kiti njan kiti xhiuñia ñamnguu kitinjan kijena'a nanguu njan uu naniku ko'ó nani kuu naka iin kiti yenga kanguo yuku nikui, iin tixun iin tiñon yunkan uja'a uun yu'u yuyu chí kiyoí ñakikaña yi'ó tuña'a yo'o kixuña kite kuahua ha yiu chi tuku kuu nunuti chi'i maxuu tachu xii kitiva kiti tachao kite ute cho'o o v'a jajan unijine ña'a ñio xute xiu xiu vate'e iin kan tava yo'ó yuan tuku xuan no kiti nga nakuu keno ini kuu vu ini nguu kona ka iin kiti yua manguo kenoao ichi maxuu kiti va'o kiti nuao kiti, kiti tachi kiti kiti xhau uteó.